أكثر شي روممانسي شوفته كان يوم في حفل زفاف، كان العريس يقرا شعر للعروس أمام الجميع وعينهم كانت مليانة حب وسعادة، الأجواء كانت قمة الرومانسية كانت جميلة والناس كلها مبتسمين وكان واضح إنهم مكملين لبعض، هاللحظة خلتني أحس بالسعادة كثير كثير.